Ñy fomba fiasany ñy periscope aminy ñy fanentea ñy raha ambaliky añy tsy mety hitany ñy maso mivanta. hatao ñy periscopy: -Hanentean-teña ñy raha ambaliky añy tsy afaky entea mivanta; <shushes> ampiasà ey. aminy ñy alàlany ñy fitaratsy <shushes> fijery aminy ñy maso. izay ñy fomba fiasany ñy periscopy.